Ana kan al waʼat na be rafugani, kateer ke ba hawul ma banshi gabulal waqit addassena, wa ba hawul ma banshi mu ta akhir fogal waqit addassena bamshi kal-kal fil waqit dassena da bas. Al khaddena nimshi nil liga foga da, wa da hubas ashel bil ajini kan nadum akhtar minal waqit al addassena basʼal wa yomta bikan wadda.